Hii wean situaku sia si hobikasa mongeawean talon pengeamase rose ko' ko' dulu ho tuhari jakuwakuale koawale name se ko' ko' dulu se ko' ko' duluka nowaknea dikadasa dikang kasa kasasela cuma se emis sesekea koko' lulu dagingnea mang <hesitation> memang puti wagon dagingne kokolulu haah orangtuae wilolai koko'lulu ini dokuwe waketalun ahh siwongkula nea bersih lambuk bersih ingku lambuk otumotola damo pasuk tumotola rano pasuk aa klaro rano pasuk yaa iserem serem wola wiasi koko' supaya mbogna koko' mbugni koko' sedap pesauten diikete pesauten kaesetan seuten no lawu' itapanolawean weanse woukalu rintek toh ehh tapanolawia napih supaya sema bersih bersih kasaiwukna haa ikete wiwuanole roanule tinei nakebanyakan pakeneas sa apa ya nate nate patoluan sa gerem ne ko'ko' nate patelou mambentuan <hesitation> apa. Empa bentuaram po kaluaran nate i nate <hesitation> nitum kepaan kepaargasane kepaan sedap kasane tu satu satu siwon hemm siwon neila karna <hesitation> paasminutase sepat sepat se sekolulung jadi wease se siniwola ehh sniwokula <hesitation> tinumu telatuana tunakela pakeala <hesitation> marsa marsa apah <hesitation> marsa rintek neraras kasa marsa itu odoh haah tirua siniwonale pinakeala bumbung insinantanganala sina pinakeala popo' tuana